. Impa monomo mirahu morokong ong teresing impa turong yaki, ongii ngawa'kong ponnako monowammo moko naha'kong nee uwa no'kana ho kaiwah ongi opisi koriki, nawa' nahaherana opisi koriki haha' worokana? Nawa' nohurummo kumareu rummo nu'he niuyong hiya ongnowo ngawah ngawaku ong nee uwa nakakong ho kaiwahgung, tiwongori nii roki manni hamukong ong tiwo ngawah monoh. Tiwah roki manni mirahu ruukawah. Impa niuyong yaki tiwonanangko konnimo wo piro arawaki piro yii monoihetong hoko ho tiwonang ho teresing nopuri roki. Roki ho wo yewo pihetong nawa' urii yii siuwai piro monoiro nahrumotuhetong. Nawa' ong kokoh kitoriya ngung ongi sukuru yii uuhku nahahkong ong hiya uwanakakong ho ukowahung, karaingii yii honna aakaku pepako ho mara ponna tuhah tiwonanang uhumo konnakong. Tikite nawa' uhuro yii kotiworohetong nawah huro pooku yii no'hetong no'hetana nii tiwo timaina tiko, nawa' nahaherana tokunamah onohihetana roki hoyorii rokong muunu turong, tii o'ko noimo nahaherana nawa' o'konoye tokunamah onohii yii rokihetana kotah hohoko nongngorii munu ngorii turong rooko tikii jeles roromo okurihetong nii rorogemimo.